Este, ja nu ni kou kuere te saoma in te ñtkí, chuura este ñtikí, chuuura oju, chuuura este canela te yua te este nirini, nirini, kití yua te nirini, nirini, yua te este kouii yua te este kouoo kueeii, jenora ii, nuu este, este antes chií ni ioo este vundouun kastoura nu in sant, in ñtjaa´lo te este karachiíii yua te ñtiko.